<hesitation> Vorogna malaka feonà vorogna hafa zao anh <hesitation> perroquet, <hesitation> perroquet anh, antony agnanaovany an'zany anh mbara am'zaigny izy anh tian'ny namany; de izy koa anefany afaka malaka <hesitation> feon'olona. _x000D_ De railovy ndraika <hesitation> malaka feon'ny namany mi izy amin'izay misy ahafantaran'ny namany hoe izy any io.